wodi bote sosai naftirgo be technology haa vudèngo numo neɗɗo ngam ayiɗan awaɗa hunde amma awawata amma to ɓe naftiri be machine a wawan waɗugo muddin machine mai naunatama toh wala aiɓe